اكتر جميعه بشجعها هي الجمعيه الخيريه بتاعه الأطفال الصغيرين الايتام واكتر حاجه بحسها مفيدة واكتر حاجه بتبرعلها لاني بحسها اكتر حاجه بتفرح الاطفال الايتام وهي المناسبات الي بيعملوها واا والرحلات ليهم وان هما يحسسوا الاطفال أن هنا مهمين مش عشان بس مالهمش اب وام لا هما مهمين في كل حاجه بيعملوها